Kem ta nir tenim ran kemta ka e elme kem ta karingi kem ta aunia molo ne delanga ike mo pumo ne vasi ne e bum angkem kem ta ka e piel kemta to buka i kemo pu mo rie nama, kem mo pu mo mie kem mopu moka e peranga tita mun tuakem mo pu mo kai e rosi mo momi mo pa anga tere pala mo naha e harek tanga mo tanga kem ta pu kem ta long no horek a tolo vatono tisan mun taukem moto pukana kemsa, kem sa mom kem ta kae rosi kemta poi kemta rle horek topi va e bum tita ntonga taro nuye tita lolong tita pi va e ne vanging horek to vriou taro ne vanging anga manga to girie manga ta rosal, manga ta girie manga ta rosal ne viriou pi ta him kiling ti teta tomana va di kemta gua na kemta kaka erong kem, kem ta pu ta vatono anga ne vriou pi. Malanga kem ta gua siam lo mene tintonga kemta to pukana mepka tete ku mo nia na monia mepka mo tim ke gua na kese ripka pukan min mo kese long kirkir motoni ma. Horek tan ntonga ta pindie kem tita na mene nga kem ta ripkani mo vanging mo rovie ion pe siam.